Takayel lonta'a lante'í nakaye naku takaye, lonta nixnai takaye na'a ndavii yii te kayen lonta, lakeno híta takelon ndantí, takaye lonta lanten nuyunaí, lanta kantéi texhi luka yixhí, ayelonta lantei tu'u tutelan telujan chí no'o xhintá lita kuxhika ini, takanye yavii yé'e yolan talanteinán híta nuu itá anuu takaye'e nun chixhina takaye jun lunta lanteí niu late xhinuja tá lantei tutetel la atencion ini tuku.